valin bwad oka sautu on saa e mojogidum yirli bam tijungo um yirli do valin man lori jipini sedum oka sautu